عندي ذكريات واجد حلوة مع رفيقاتي ومع أبناء عمومتي، ولكن أفضل ذكرى هي وقت ما كنا نقضيه مع أقاربي عند جدتي بالبيت، كان هاد أفضل وقت بالنسبة لي وكان وقت واجد مسلي واجد لذيذ وذكريات دايما أتذكرها.